Je ni chasen nth'ina ndaruna na thi chujni thik'en ncho ya na nthina nch'o nch'o jngu na nch'u yu se chana thi sen ch'u ku thi tha chujni chana thina nch'uyu noviembre rusen je na na thaxi na chigu'u nchu ni nch'o nchena yeña jana nchinchjan thi nana tsju the nana ke chujni thi chesena icha be ke vece naa yaa na tji ko na jee na xra xruin chunda na jee chujni'a na dixini kain na ncha thi thiguna thiguna thi xragua chujni chujni na kunixin xi tha tsjina ke ya thi thi juanchia ke ngaa nchin se chujni ni chasen nthi ndithu ndithu <hesitation> kee jina nchena nchaa thenana tjsu thenana yeña je nchaa see na icha xra kuthixii se thi ge'e nthi ge'e nthi tsjien ya saa chujni ta sikena rujese xisen ncha thi kain see dunthese nchon thunthe se xran tinguse chon ntha guen du thu see xrathe thaka nch'o ña.